gott kvöld og velkomin í kiljuna þetta er næstsíðasti þátturinn fyrir jól við förum vítt og breitt í bókaflóðinu ætlum að gera eins og við gerum á hverju ári að tilkynna um viðurkenningu bóksala þeir kjósa um bækur sín á meðal við tölum við Árna Þórarinsson um bókina þrettán daga og fjölmiðil sem heitir síðdegisblaðið en er hvergi til nema í bókum Árna Ásdís Halla Bragadóttir kemur

og segir frá bókinni tvísaga og Guðjón Friðriksson talar um sögu Alþýðuflokksins svo eru það barnabækur í lokin

við fáum hérna Gunna Helga og Ævar þekktastan sem Ævar vísindamenn förum yfir dálítið margar barnabækur ég og Brynhildur Björnsdóttir þið eruð hér tvö hjá mér Kolbrún Bergþórsdóttir og Eiríkur Guðmundsson hér er nú stór og mikil bók sem þið eruð búin að lesa

hann er orðinn einn af okkar allra þekktustu rithöfundum á alþjóðavettvangi en þarna er hann

rauninni að klára

hann byrjar á síðasta áratug síðustu aldar já hann er að klára verk sem hófst með skáldsögunni augu þín sáu mig sem kom nítján hundruð níutíu og fjögur og var svona bók þar sem Sjón fann svolítið sína fjöl frábær bók hann fylgdi henni eftir hvað sjö árum síðar með titrandi tár það líður þarna ansi langur tími svo líður lengri tími þangað til þessi kemur árið tvö þúsund og sextán og þarna lýkur hann þessu mikla verki hann skrifar náttúrulega bækur í millitíðinni sem eru dálítið öðruvísi heldur en þessar slær í gegn með skugga Baldri og eftir það kemur

bækur sem eru svolítið öðruvísi en þessar ég held að þetta sé nú verk sem að Sjón hefur lengi haft augastað á að klára þetta er kannski hans svona mikla verk um íslenskan samtíma og hann skrifar það með sinni aðferð en fléttar saman ólíkum

hefur samtímann svolítið upp í

hæðir og það er afskaplega vel gert og það er mjög fallegt að sjá hvernig svona þræðirnir koma saman í þessu þegar maður les þetta allt saman núna harla gott hann er býsna nálægt súrrealismanum þarna þaðan sem hann kom upprunalega í Breiðholtinu já og alveg sérstaklega í fyrstu bókinni sem er svona samsafn af alls konar goðsögum ævintýrum og öðru

Gabríel erkiengill

mjög skemmtilegu atriði önnur bókin þar er hann til dæmis að fjalla um þjóðernishyggju nasisma svo kemur þriðja bókin og þar eru það vísindin sem eru dálítið undir og tilraunir með manninn en allt verkið er í rauninni sköpunarsaga á svo marga í lokabindinu kemur dauðinn þarna

sextíu og tvö hans kynslóð sem hefur dáið það eru magnaðir kaflar hún deyr í bókinni já hún deyr í bókinni en þetta er einmitt hárrétt orðað þetta er sköpunarsaga það er algert lykilorð þetta er sköpunarsaga kannski er þetta sköpunarsaga

sjálfs að einhverju leyti að einhverju leyti er hún það og sköpunarsaga þjóðernis

körlum sem hafa vaðið uppi á Íslandi og stjórnað Íslandi á hvaða sviðum sem er vísindamaðurinn er sláandi týpa og hann sko giftir sig eftir stafrófsröð hann er kominn að e þegar við skiljum við hann dylst engum að vísindamaðurinn er byggður á Kára Stefánssyni það er mjög erfitt að sjá það ekki

það skiptir miklu máli það er alveg augljóst og einni giftist hann af vísindalegum ástæðum eingöngu já þetta er sköpunarsaga þú færð einhverjar sögur af foreldrum þínum þú veist ekki neitt sko enda kemur í ljós

hvað gerist í síðasta bindinu en

bók um uppruna og þetta er bók um það líka að gefa þeim sem ekki hafa rödd rödd þetta er

verk ég held ekki að svona verk hafi verið skrifað á Íslandi í alvöru talað ég man ekki eftir því af því að þarna ægir öllu saman alls konar

ég las þetta er það að við erum alltaf að fá alls konar upplýsingar við lesum alls konar hluti horfum sogar þetta inn í sig og svo kemur hann þessu frá sér þið eruð hrifin já já mjög flott hérna er eitt af eitt af höfuðskáldum Evrópu núlifandi Ismail Kadaré hann er Albani og oft orðaður við Nóbelsverðlaunin

að fá þau fyrir löngu hershöfðingi dauða hersins þetta er bók sem var lesin í útvarp fyrir lifandis löngu þýdd af Hrafni Jónssyni sem er nú látinn en kemur loksins út afskaplega merkileg bók afskaplega það er svo þakkarvert að fá svona bók vegna þess að þetta eru

seinni heimsstyrjaldar með í för er og þeir eru að grafa upp lík landa sinna hermanna og hershöfðinginn lítur á þetta sem afskaplega göfugt verkefni en smám saman sér maður að það koma efasemdir stundum viðurkennir hann það ekki en það kemur þó fyrir að hann kemur efasemdum sínum í orð

þá tilgangurinn að grafa mann upp smám saman kemur í ljós hvað þetta er tilgangslaus ferð og að mörgu leyti fáránleg þetta er frábærlega skrifað þetta er þetta er þetta er algjörlega finnst mér mögnuð lýsing þarna er atriði þegar hershöfðinginn fer í albanskt brúðkaup og það er ákveðin togstreita

á milli heimamanna og

og höfundinum tekst þarna að skapa hjá manni ónotatilfinningu af því þetta er frekar löng lýsing maður hugsar ekki fara

atburðir þannig að manni líður mjög illa við lesturinn ótrúlega flinkur höfundur

er alveg stórkostleg bók og hann náttúrulega gerir allt til að gera þetta eins nöturlegt og hægt er samt er einhver

tónn í þessari bók einhver kaldhæðni sem vegur á móti öllum hryllingnum það sem mér finnst

hann skuli vera með þennan ítalska vera með sjónarhornið þaðan á sína þjóð og Ítalinn er vegna þess að Ítalinn er með fullt af fordómum gagnvart Albönum og lýsir þeim sem stríðsóðum mönnum alltaf með riffla að hlaupa um fjöll fjöll og firnindi en hann notar þetta sjónarhorn alveg frábærlega stórkostleg bók veðrið rigningin rigningin þetta er bara inngangur inn í verk þessa höfundar sem er hægt að mæla sterklega með þær eru til á ensku hann fékk man

og og er mjög frægur og vel kynntur höfundur

svo koma fleiri Arftakinn sem er

merkileg bók fjallar um

óbeint og höll draumanna og fleiri vel þýdd bók hún

líka tuttugu og fimm ára þvílík synd

Andri Snær Magnason sofðu ást mín þetta eru smásögur dálítið ólíkt mörgu sem Andri hefur verið að gera síðustu ár þetta eru persónulegar smásögur um ég held hann sé ekki svo mikið að skálda í þessu verki nei sennilega ekki nei ég held ekki

mjög persónuleg bók og hann leyfir sér að vera mjög

mér finnst það fara honum vel það er þarna saga sem að mér fannst eiginlega besta sagan um sko merkingu orða hvað

orð eins og til dæmis elska við elskum pizzur það sem mér finnst einna síst í þessari bók eru tvær sögur sem fjalla um nýríka fólkið af því að mér finnst íslenskir höfundar lýsa því fólki

á sama hátt þetta eru fígúrur voðalega ýktar

þar fannst mér honum ekki takast sérstaklega vel upp

mér fannst hann nú svolítið fyndinn reyndar þessi en bassaleikarinn er ekki með þetta er persónuleg bók Andri

hefur alltaf verið með ákveðið konsept og lagt út frá því verið meira í þarna er hann allar sögurnar vera vel byggðar og vel skrifaðar og svona já það er svona persónulegur tónn tónn í þessu kannski mætti hugsa sér að hann hefði mátt bæta við einni til að gefa aðeins betur í hún er svolítið svolítið mild en hún er fín já þakka ykkur fyrir að vera hérna hjá mér við ætlum aðeins að skoða sögu undarlegs fyrirbæris sem hét

Alþýðuflokkurinn undarlegt fyrirbæri ég vissi að ég gæti strítt þér

merkilegur stjórnmálaflokkur mjög merkilegur sem starfaði hér á Íslandi og

rann svo inn í Samfylkinguna

eins og við tölum aðeins um í viðtali við Guðjón Friðriksson um þessa bók sem heitir úr fjötrum Guðjón Friðriksson úr fjötrum þetta er saga Alþýðuflokksins sem þú hefur ritað og það er ekki tilviljun að við erum hérna

andspænis þessu húsi hérna á horni Hverfisgötu og Ingólfsstrætis nei nei þetta er hús sem Alþýðuflokkurinn og reyndar verkalýðshreyfingin reistu í sameiningu á kreppuárunum því

í raun og veru ein og sama hreyfingin verkalýðshreyfingin og Alþýðuflokkurinn Alþýðusambandið og Alþýðuflokkurinn voru bara sama sama apparatið þeir reistu þetta musteri alþýðunnar þarna

saga þessa flokks hann hann hafði mikil áhrif en en átti alltaf í vanda með klofning og innbyrðis illdeilur já já það má eiginlega segja að Alþýðuflokkurinn sé

allra vinstriflokka á Íslandi því það hafa allir flokkar eiginlega klofnað út úr honum fyrst Kommúnistaflokkurinn svo Héðinn og svo Hannibal og svo Vilmundur Gylfason og Jóhanna síðast þannig að þetta er alveg gríðarleg þetta er náttúrulega hreyfing fátæks fólks í upphafi og og hann hafði mikil áhrif á almannatryggingar og afnám

svo framvegis en það var mikið hatur milli kratanna og kommanna já já svo var það gríðarlega mikið og verkalýðsfélögum milli þessara tveggja arma þannig að þetta varð eiginlega tvískipt hreyfing má segja þessi

og á endanum höfðu í raun og veru kommarnir yfir alþýðuflokkurinn var aðallega á mölinni í þéttbýlinu Framsókn hafði dreifbýlið en svo urðu til það er nú fyrst og fremst talað um tvo bæi í því sambandi það er Hafnarfjörður þar sem kratar voru með hreinan meirihluta áratugum saman og svo Ísafjörður margir af þessum leiðtogum Alþýðuflokksins komu einmitt frá þessum bæjum

þar eiginlega gátu þeir framkvæmt ýmis af stefnumálum sínum þar byrjuðu þeir með bæjarútgerðir og jafnvel bæjanna og þeir fengu aldrei meirihluta hér í Reykjavík en þessir bæir voru svona

tvær frægustu ríkisstjórnir sem Alþýðuflokkurinn er í það er stjórn hinna vinnandi stétta sem var til vinstri með Framsóknarflokknum og svo með hægriflokknum Sjálfstæðisflokki í viðreisn já já kalda stríðið kemur inn í þetta og og þau hörðu átök sem þar voru og allt í einu fóru lýðræðisflokkarnir að þjappa sér saman á móti og svo líka hætti Alþýðuflokkurinn eins og

um alla Evrópu að leggja áherslu á þjóðnýtingu sem hafði verið á stefnuskrá hans alveg fram undir nítján hundruð

þá fara þeir að taka upp þá stefnu að það geti lifað saman í sátt og samlyndi sem sagt jafnaðarstefnan og hið frjálsa er í raun og veru Gylfi þ Gíslason sem hefur forgöngu um þær breytingar þetta náttúrulega auðveldaði það að nálgast Sjálfstæðisflokkinn flokk atvinnurekenda en hann hafði náttúrulega orðið fyrir miklum áhrifum af Alþýðuflokknum líka því að hann tók upp alls konar baráttumál Alþýðuflokksins eins og hann var alltaf fyrir almannatryggingum og svo framvegis á þeim tíma var eiginlega Sjálfstæðisflokkurinn miðjuflokkur og hægriflokkur það var á tímabili að það fór dálítið mikið

þeir voru náttúrulega við kjötkatlana dálítið lengi höfðu

og í stjórn mjög oft og það var nú þannig að það voru svo lág

þingmannalaun á þessum tíma að þeir urðu að hafa einhver opinber embætti þetta voru yfirleitt fátækir menn sem voru í Alþýðuflokknum

notuðu einfaldlega aðstöðu sína til að koma öllum þingmönnum í allgóðar stöður þannig að þeir hefðu sæmilegar tekjur það voru nú aðallega í ríkisfyrirtækjum voru skólastjórar og Benedikt Gröndal var framkvæmdastjóri ríkisins þetta er bara gamla sagan að vald spillir og

rann að endingu inn í Samfylkinguna og hún hefur átt erfitt uppdráttar og jafnvel talað um að það þurfi að endurvekja Alþýðuflokkinn já ég held að það

að vera hlutverk einhverrar nýrrar kynslóðar ég held að gömlu karlarnir úr Alþýðuflokknum séu ekki menn til að endurvekja flokkinn það verður að koma einhver ný ung hreyfing til þess en þó að svona sé nú komið þá náttúrulega lifir

jafnaðarstefnan góðu lífi og hún náttúrulega fær einhvern veginn framrás í framtíðinni í hvaða flokkum sem það verður eða flokki já það er komið að árvissum viðburði hjá okkur sem eru bóksalar á Íslandi kjósa um bækur sem þeim finnst vera bestar í nokkrum flokkum og það er til nokkurs að vinna að fá þessa en þau eru hérna hjá mér Hringur Ásgeir Sigurðarson sem starfar hjá máli og menningu og Brynja Hjálmsdóttir sem starfar í kosningu var nú bara að ljúka já henni lauk í gær og við erum mjög ánægð með þátttökuna og niðurstöðurnar þetta er skemmtilegur atburður en við skulum

það eru fyrst

í þriðja sæti kemur fyrst í þriðja sæti er það sem ég tala um þegar ég tala um hlaup í öðru sæti er

og í fyrsta sæti er næturgalinn eftir Kristin þá er það næst þú Brynja og það eru

af góðum ljóðabókum að koma út núna fyrir jólin akkúrat og það eru tvær sem að eru saman í þriðja sæti þriðja til fjórða sæti deila því það er af ljóði ertu komin eftir Steinunni Sigurðardóttur og núna eftir Þorstein frá Hamri í öðru sæti er það óvissustig eftir Þórdísi Gísladóttur

í fyrsta sæti er það hringur þá erum við með sérstakan flokk þar eru í

sæti

öðru sæti er

í fyrsta sæti er það

eftir Hildi Knútsdóttur ókei og þá erum við komin að Brynja sem er skrásett af Vigdísi Grímsdóttur ævisaga Sigríðar Sigríðar Halldórsdóttur

í öðru sæti er það tvísaga eftir Ásdísi Höllu Bragadóttur og í fyrsta sæti er það Heiða eftir Steinunni Sigurðardóttur heiða

eru það íslenskar barnabækur já þar er í þriðja sæti Doddi bók sannleikans skrifuð af Hildi Knútsdóttur og Þórdísi Gísladóttur

öðru sæti er þín eigin hrollvekja eftir Ævar Þór Benediktsson svo í fyrsta sæti er það er það bangsi litli í sumarsól eftir Benjamin í öðru sæti er það b f g eða frómi góði eftir

í fyrsta sæti er það vonda frænkan eftir David

sem ældi þegar hann var í kvenmannsbúningi já reglulega fyndinn þá erum við farin að nálgast þennan flokk sem kallast fræðibækur eða handbækur og þar þær orðnar svolítið stórar og þykkar bækurnar þar er þriðja sæti bókin um Jón lærða

náttúrunnar eftir Viðar Hreinsson í öðru sæti

sæti eru þjóðminjar eftir Margréti Hallgrímsdóttur þjóðminjavörð

í fyrsta sæti er andlit norðursins eftir Ragnar Axelsson já og svo eru það loks íslensk skáldverk eða íslenskar skáldsögur getum við kallað það þá höfum við í þriðja sæti drunga eftir Ragnar Jónasson í öðru sæti er það CoDex nítján hundruð sextíu og tvö eftir Sjón og í fyrsta sæti er það svo ör eftir Auði Ólafsdóttur þetta er sem sagt upptalið og þessar bækur fá á sig held ég miða sem segir við skulum fara aðeins yfir þetta bara stutt þýdd skáldverk þar var í efsta sæti næturgalinn Kristin

flokknum ljóð ljóð muna rödd þar er í efsta sæti Sigurður Pálsson og koma svo koll af kolli Þórdís Gísladóttir og Þorsteinn frá Hamri og Steinunn Sigurðardóttir

Heiða eftir Steinunni Sigurðardóttur hún er í fyrsta sæti íslenskar barnabækur Flökkusaga eftir Láru Garðarsdóttur var valin sem besta íslenska barnabókin af þýddar barnabækur þar er í efsta sæti vonda frænkan eftir David

í flokknum fræðibækur og handbækur þar er það andlit norðursins eftir Ragnar Axelsson sem er í fyrsta sæti og loks er það flokkurinn íslensk skáldverk það ör eftir Auði

Ragnar Jónasson en við skulum fara vestur í bæ og hitta Árna Þórarinsson Árni þú ert að skrifa bók sem heitir þrettán dagar hvaðan kemur þessi titill hann kemur nú eins og yfirleitt

í þessum bókum um Einar blaðamann úr dægurlagi þetta er dægurlag sem enginn þekkir nema kannski ég eða einhverjir sérvitringar eins og ég þetta er gamall

blúsrokkhundur eftir

en þeim fer fækkandi þú ert kominn aftur með Einar blaðamann eftir nokkurt hlé þetta eru níu bækur um hann hvernig hefur þessi persóna þróast stærsta breytingin á honum er að hann er í byrjun í fyrstu bókinni eiginlega svona eftirmynd af hinum hinum sídrukkna einkaspæjara sem við þekkjum úr harðsoðnum amerískum glæpasögum það er náttúrulega til vandræða á blaðinu og í fyrstu bókunum er hann svolítið mikið fullur hann verður að hætta að drekka og hann gerði það í tíma nornarinnar í fjórðu bókinni þetta er stærsta breytingin á honum hann hefur staðið sig mjög vel í

þá fór hann til að rannsaka morð sem þar var framið

að finna sitt jafnvægi hann er í góðu sambandi við dóttur sína sem í þessari nýju bók er orðin mjög áköf um að fylgja í fótspor föður síns sem blaðamaður svo mjög að Einari þykir nóg um en þessi rannsókn í þessari sögu þrettán dögum hún er eiginlega rannsókn þeirra beggja forsenda sögunnar eru þessar tilkynningar sem við sjáum stundum í fjölmiðlum um börn sem eru

týnast akkúrat og það var nú bara í fréttum nýlega að horfin börn eru aldrei fleiri en á þessu ári sagan hefst á því að það kemur drukkinn maður upp á ritstjórn

eldsnemma um morgun og vekur athygli Einars á svona tilkynningu að ung fimmtán ára stúlka

þannig að hann verður eiginlega gagntekinn af þessu máli sem og Gunnsa dóttir hans og rannsóknin gengur út á það að komast að örlögum þessarar stúlku því öfugt við tilkynningarnar sem við sjáum oftast í fjölmiðlum um stúlkur sem hverfa eða stráka þú skrifar mikið um blaðamenn og blaðamennsku þennan heim sem þú varst lengi í sjálfur en

velli í bókum þínum þrátt fyrir allar breytingarnar í fjölmiðlun já já já hvergi til nema í þessum bókum mér finnst eins og það hefur meira og minna verið vegna þess að þau gildi sem þar er farið eftir í fjölmiðlun og í blaðamennsku er eitthvað sem mér finnst að við ættum frekar að líta upp til heldur en niður á og reyna að halda í þegar fjölmiðlarnir núna eru ofurseldir

hagsmunaaðilum eigendum spunameisturum almannatenglum sem planta alls konar efni inn á fjölmiðlana sem þeir eru ekki þannig að

er svolítið táknmynd um tíma sem var hafa horfið ekki frekar en krakkarnir ádís Halla Bragadóttir velkomin þetta er bók um þig um fjölskyldu þína þitt fólk og ekki síst um móður þína sem er nú hérna á kápunni þetta er svarthvít mynd en maður sér alveg að hún hefur verið rauðhærð um hvað þú ert að skrifa

fimm árum síðan ég fæ símtal frá manni sem hefur uppi grunsemdir um það að ég viti ekki hver minn er og það gerist vegna þess að pabbi hans taldi að hann gæti hugsanlega verið pabbi minn ég hélt að þetta væri allsherjar misskilningur og maðurinn væri bara eitthvað að rugla ég er þarna orðin fullorðin kona og búin að leita að faðerni mínu nokkrum sinnum þegar þetta gerist það kemur að því að ég spyr mömmu hún kannast ekkert við það það endar með því að ég fer í d n a próf og við förum í gegnum alls konar fimleika og loks kemur sannleikurinn í ljós en ég ætla ekki að segja mikið frá því hér og nú en þú heldur um tíma að þú sért barn amerísks

algjörlega ég hélt fyrst að ég væri Bragadóttir að Bragi pabbi minn væri pabbi minn svo kemur í ljós að það er ekki þá held ég að ég sé dóttir bandarísks hermanns sem mamma var gift þegar ég fæddist

svo er ég Guðmundsdóttir og svo kemur annað samtal fyrir fimm árum síðan þegar allt þetta er búið og ég er búin að fara í gegnum nokkur uppgjör þá leið mér svolítið eins og ég væri

að fífli áratug eftir áratug

niður með mömmu fyrir fimm árum síðan ég segi jæja elsku hjartans mín nú segirðu mér alla söguna þá byrjum við og við förum í gegnum hennar æsku og uppvöxt og og sögu bræðra minna sem er mjög sorgleg og mjög erfið við förum í gegnum hennar sögu og ömmu og fjölskyldunnar þegar að mamma byrjar að segja mér frá

upplifi ég að saga fjölskyldunnar og mömmu er miklu stærri og merkilegri en raunverulega hver er

það er í raun og veru og verður aukaatriði í bókinni en það er það sem fær mig til að verða að skrá þessa sögu þetta er ekki síst eins og ég sagði saga mömmu þinnar og það er eitt að þú veist mjög lítið um og átt heima í Bandaríkjunum já já ég veit ekki neitt ég vissi

að á bak við þá búsetu var mjög dramatísk saga og átök við kerfið og Barnaverndarnefnd Reykjavíkur og lögregluna og allur pakkinn það er ekki fyrr en ég skrifa bókina sem ég fer með leyfi mömmu og les

að ég átta mig á því hvað líf mömmu hafði verið ótrúlegt og það

eiginlega sú saga sem mér fannst ég verða að skrá niður vegna þess að það er líka ákveðin saga samfélags fátæktar fíknar ofbeldis uppgjörs ástar sumir segja þetta er bara ástarsaga aðrir segja að þetta sé spennusaga og ég skrifa söguna dálítið þannig mig langaði ekki að skrifa hefðbundna ævisögu þetta er spennusaga og þess vegna vil ég ekki segja of mikið ég vil ekki eyðileggja mamma þín hún býr og bræður þínir alast upp í Höfðaborginni og það verður að segjast eins og er að ég man nú eftir Höfðaborginni og þetta var fátækrahverfi hræðilegt á fólki sem var í Höfðaborginni já og ef maður bjó í Höfðaborginni og ætlaði til dæmis að sækja um starf eins og mamma gerði einhvern tímann á mokka hún var næstum búin að fá starfið þegar var spurt hvar býrðu þegar hún segir Höfðaborg

níutíu þá var skyndilega búið að ráða aðra stúlku þannig að fólk sem bjó þar fékk ekkert endilega tækifæri nei en sko þú segir frá

og kuldanum og rottunum rottunum en þarna alast upp líka bræður þínir og þeir

í mikilli ógæfu já og það er þannig að mamma er ein með þessa tvo litlu stráka og þriggja og fimm ára eru þeir teknir af henni og settir á

og eiginlega örlög þeirra í framhaldinu eru ansi svakaleg og það er partur af því sem mig langaði að skrifa um hvaða rætur og hvaða sögu eiga börn eða ungt fólk sem að fetar þá leið sem að báðir bræður mínir gerðu

fíkniefnaneyslu og glæpum annar er dáinn tók of stóran skammt og hinn hefur átt mjög erfitt hlutskipti og lent í mörgu svo er náttúrulega mjög sorgleg saga það er sagan af móður þinni og hálfbróður hennar sem deyr þarna voveiflega snemma hennar hlið á bókinni ég skrifa þetta eins og svona tvö sjónarhorn annars vegar mitt og hins vegar hennar að ég byrja hennar sögu á því að segja frá því vegna þess að þegar hún missir bróður sinn hann verður úti vetrarnótt einmitt í desember sextíu og fjögur að það verða miklar krossgötur í lífi mömmu veröldin hrynur og hún fer upp á Vífilsstaði ætlaði að ganga í vatnið og taka sitt eigið líf

í lífi einstaklinga sem lenda í svona og

hvernig kemst fólk út úr þessu og af hverju mér finnst það mjög áhugavert henni

orðið völd að dauða já hún er

hreinlega kölluð morðingi og sökuð um að hafa myrt bróður sinn og stjúpi hennar gerir það og bróðir hans Sigurður a Magnússon

á dauða bróður síns það var erfitt og það var líka eitthvað sem mér fannst ég þurfa að skrifa í bókinni hvað raunverulega gerðist og hvernig þetta gerðist til þess að sú sú hlið væri líka til en hvernig er að vinna svona með mömmu sinni sem maður er búinn að og á öll þessi leyndarmál

hvernig gat hún komið þessu frá sér það var ekki auðvelt og tók hana fimm ár það var helst að hún opnaði sig í ferðalögum þegar við Aðalsteinn höfum farið í sumarfrí með krakkana þá koma mamma og pabbi oft með og það var helst þá langt í burtu frá Íslandi og þessum rótum sem hún gat sagt mér hvað hafði gerst ég hélt alltaf að mamma væri opin og einlæg en leyndarmálin sem hún átti þau eru rosaleg en fyrir hana að vera búin að leggja þau á borðið opinbera þau í bók er léttir þó maður sjötíu og sjö ára þá er það er það léttir og í raun og veru frábært en það sem ég

ég hefði ekki viljað missa af þessu

þetta hefði ekki gerst þá hefði ég aldrei sest niður með móður minni og fengið allar þessar sögur og það eru forréttindi það eru forréttindi já mann langar að biðja fyrir kveðju til

kærlega fyrir að koma við ætlum að fjalla aðeins um mann sem var hérna fjölmiðlamaður í útvarpi og sjónvarpi það var Sigmar b Hauksson einn af þeim mönnum sem var sérstaklega gaman að hitta á förnum vegi í Reykjavík Jón þetta er minningabók um bróður þinn Sigmar b Hauksson úr búri náttúrunnar uppskriftir og annar fróðleikur segðu mér kemur til lést fyrir fjórum árum fór ég að hugsa að hann hafði aldrei gefið út neitt af sínum uppskriftum og ég ákvað það að ég myndi heiðra minningu hans með því að gefa út þessa bók en með Strandir sem

þar sem vinir hans myndu segja sögur af honum hvernig koma Strandir inn í þetta strandirnar koma inn í þetta þannig að þetta er ættaróðal sem sem er búið að vera í eigu fjölskyldunnar í marga áratugi og Sigmar undi sér þarna mjög vel og var þarna

mikið svo eru náttúrulega skemmtisögur

líka hann var óhemju litríkur og skemmtilegur karakter hann Sigmar hann var náttúrulega bóhem en samt þessi mikli náttúruunnandi en samt hundrað og ein týpa fannst gott að ganga um miðbæinn og fá sér gott kaffi en svo var hann líka náttúruverndarsinni eins og kemur fram í bókinni var hann skotveiðimaður og skotveiðar höfðu ekki alltaf verið jafn vel þokkaðar hérna í landinu

nei alls ekki og þegar hann tekur við sem formaður Skotveiðifélags Íslands þá einhenti

í raun og veru að breyta ímynd skotveiðimanna á Íslandi og laga hvernig skotveiðimenn gengu um landið nýttu bráðina og varð til þess að það var farið að hlusta á og taka svolítið mark á þessum hópi

sem sem svona þátttakendur í náttúrunni allir þeir sem að veiða lax eða skjóta fugla verða að kunna að matreiða bráðina en hann var mikill

alveg fram í fingurgóma hann var bæði gríðarlega mikið út um allan heim og og kynntist mat og menningu ólíkra landa en svo líka í sambandi við íslenska náttúru þar sem hann var langt á undan sinni samtíð að tína sveppi nota jurtir úr náttúrunni og svo nýtinguna á íslenskri villibráð þar sem hann notaði hvert einasta atriði í í hann deyr fyrir aldur fram hann Sigmar og þú ert að taka saman þessa bók í ást til látins bróður já í raun og veru og gekk í broddi fylkingar ásamt vinum hans að taka þetta saman og leyfa fólki að njóta bæði matarins og eins eins af þessum

eru af honum hann var í það minnsta svona á milli augnanna einnig er í bókinni hlutir sem hann skrifar sjálfur hugrenningar

þegar hann er að ganga um fjöllin fyrir fyrir norðan á Ströndum þannig að ég blanda þessu svolítið saman ásamt ljósmyndum af þessu svæði þannig að þetta verður svona alhliða minning um þennan magnaða mann sem hann var já ég vona það og ég

vona bara virkilega að það hafi tekist að koma þessu til skila egg eða ekki egg það er spurningin en við skulum bragða á súpunni til öryggis

fjalla um barnabækur eins og við gerðum í síðasta þætti og líkt og við gerum fram að jólum og Brynhildur Björnsdóttir er hérna hjá mér hvað ætlum

taka fyrir núna

að taka fyrir bækur fyrir yngri lesendur

byrjum á því að skoða til dæmis bókina hennar Sigrúnar Eldjárn sem heitir Sigurfljóð hjálpar öllum Sigurfljóð er ofurhetja sem ekki bara hefur ofurkrafta og getur flogið heldur var líka að missa tönn sem að gefur henni ennþá meiri kraft og meiri gleði

náttúrulega dálítill frumkvöðull á þessu sviði skrifar og myndskreytir já sagan er í myndunum ekki síður en í textanum sem er mjög mjög skemmtilegt Arngrímur og skuggarnir Kristín Arngrímsdóttir þetta er þriðja eða fjórða bókin um Arngrím

hún er á aðeins dekkri nótum heldur en heldur en fyrri bækurnar en

og fjallar um hvað maður á að gera

þegar skuggarnir koma í heimsókn svo er hérna bók sem er í bundnu máli Hafsteinn Hafsteinsson enginn sá hundinn og vísurnar eru eftir hinn góðkunna hann var ægilega móðgaður

Bjarka Karlsson já þetta er ofsalega skemmtileg bók þetta fjallar um hund sem er gefinn í jólagjöf og á þarna dásamlegt ár með fjölskyldunni sem að fær hann þangað til næstu jól þá fá allir spjaldtölvu og þá hætta þau að sjá hundinn þá verður hundurinn ósýnilegur og

gerir allt sem hann getur hann ryksugar syngur og steppar og slær blettinn og ekkert gerist þau bara sjá hann ekki framar þannig að hann fer leita aðeins að öðrum tilgangi þar sem fólkið hans er hætt að sjá hann ég flutti sem hvolpur til fólksins á Bakka sem faldi mig í pakka Rúnar góði Hanna borg fjalla um Barnasáttmálann Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna í rauninni í gegnum sögu söguna af Rúnari og Rakel sem eru systkini og eiga von á lítilli systur og til dæmis verið að fjalla um muninn á réttindum barna og forréttindum það er til dæmis réttur að fá mat en forréttindi að eiga möguleika á því að fá nammi stöku sinnum svo er það loks hérna daprasta litla stúlka í öllum heiminum hin æruverðuga og

fröken Lovísa

Stefán Máni myndskreytt af

þarna er Stefán Máni kominn á svolítið nýjar nýjar slóðir að því þegar líða tekur á bókina að hún er

annarrar stúlku sem fær ekki alltaf að gera allt sem hún vill og þess vegna lokar hún sig inni í þessum kastala og er einmana og döpur þangað til hún finnur upp á nýjum hvað þessar bækur eru skemmtilega myndskreyttar og hvað myndskreytingar eru orðnar rosalega góðar í barnabókum já og sérstaklega einmitt hvað hvað myndirnar

söguna með en eru ekki

bara einhvers konar

við að segja ljósmynd af textanum heldur heldur bæta við hann svo eru tveir gestir hérna hjá okkur Gunnar Helgason og Ævar

vísindamaður Benediktsson Benediktsson Gunni þú ert með pabba prófessor og kápan ég er mjög ánægður með kápuna rán

teiknar reyndar fyrir okkur báða en hérna er mótív sem flestir eiga að þekkja sem eru fullorðnir það er styttan

reyndar þegar ég er að lesa í skólum og segi af hverju er hann í útilegu og Ævar þú ert með tvær bækur að þessu sinni já eina sem kom í vor sem er

Ævars vísindamanns ég er að herma eftir

þegar þær komu út fyrir um það bil tuttugu árum og ég las þegar ég var yngri fannst upplagt að Ævar upp og láta hann lenda í ævintýrum þegar hann var yngri svo er ég með þína eigin hrollvekju og þetta eru tveir bókaflokkar sem ég er með í gangi þessi er alltaf á vorin og svo kemur þessi fyrir jólin mikið starf í því að fá krakka til að lesa mikið lesnir báðir tveir hvernig fær maður krakka til að lesa

eina sem hægt er

ekki bara í einn dag það þarf tvo daga vegna þess að þessar spjaldtölvur batteríið dugar endalaust og svo bara við kertaljós nei en

hvernig fer maður að því þetta er náttúrulega stærsta spurning samtímans á Íslandi finnst mér stundum sko það er kannski ekkert einfalt svar við því það þarf að skrifa eitthvað sem krakkarnir vilja lesa og við náttúrulega og allir höfundar reyna að gera það svo kannski má alveg spá í það hvort sé málið frekar en bókin

það undir sama hatt að kunna alveg að kenna krökkum að lesa alltaf talað um minnkandi læsi sko þeir þurfa bara að fá tíma hætta að fá nýja kennsluskrá námsskrá og læsisátak bara að fá tíma til að kenna krökkum það sem þau eiga að vera að kenna en

er náttúrulega gríðarlega mikið héðan og þaðan já algjörlega og

eru ekki símarnir og þetta allt saman

reyndar þegar ég var yngri var ég að horfa á Gunnar í sjónvarpinu ef þú ert með heiminn í vasanum í símanum er hægara sagt en gert að slökkva á honum það er líka okkar hlutverk að skrifa bækur sem eru spennandi og skemmtilegar og

veit að við vinnum báðir út frá þeirri reglu að við höfum ægilega gaman af okkar eigin bókum við viljum skrifa bækur sem okkur þykja skemmtilegar

og sem okkur finnst gaman að fylgja eftir það er líka samtalið við erum duglegir að fara í skóla og og fara út um allt fyrir fyrir jólin og þegar bækurnar okkar koma út og og lesa og hlusta á viðbrögðin hvað virkar

og hafa það bak við eyrað þegar næsta bók kemur já við vorum að tala um fyrir þáttinn á hverju höfum við lært mest sko og það er einmitt þetta

hitta krakkana lesa fyrir þau ég held að fáir fari jafnmikið og við sko og það er ótrúlega lærdómsríkt stundum velur maður vitlausan kafla maður heldur að

allt dautt já þú finnur það um leið það fer ekkert á milli mála ég ætla aldrei aftur að skrifa svona kafla ég skrifa það málið er bara að fara út á akurinn algjörlega þetta er